اعتقد إني حختار تكون عندي ال- القدرة على الطيران إني شوف العالم من فوق وقت ما أحب. ما انتظر طائرة، ما انتظر <hesitation> فيزا، ما انتظر <hesitation> خروج من المطار مدري شو؟ لا، بإختصار إنه أنا وايد بحب الطيران وايد بحب السفر. <hesitation> المنظر من فوق وايد خيال.